Au hele lebae au karja faik esa selama minggu esa jam sanahulu lima, fo nonok ka boso ngganggali fai londiak. Te karja bek esa ma fain na ba'uk ka so na, nonok ka au ta manggate ma au ta nggengen fa.